Jue ëch dun ya i'ixë axë myas ëyëjpyë om este omyë kyach am a'ax dun yëyi'ik, pues je'e da dun yada'a kap mëdyë dun ya.